Fa la ohatsy zany tegna agnambaly olo raiky de raha tokony fantary aminy aloha toetrany amy resaky fitantagnambola, amy resaky fitiava longo, amy resaky fahadiova koa ohatsy de amy resaky fagnaja olo, <noise> ohatran'izay.